Fifandraisan'ny amin'ny samby amin'ny amboa indray an: dia mifampivovò aloha zareo an, dia avy eo mifagnantogna eo. Dia amizay mifamorovoro eo zareo an, dia ny sasany moa mampifandray sasany an, dia ny sasany miady. Izay fahafantarako ny amboa ireny.